اذا كنت بختار حيوان يمثل شخصيتي <hesitation> يمكن يكون القط القطط تحب الاستقلالية. ودي لو عندها وقتها الخاص بس في نفس الوقت تحبي تواجدي حول الناس وتكون جزء من العائلة. مثلها انا احب التواصل مع الاخرين ولكن اقدر الخصوصية والهدوء في بعض الاوقات او اغلبها.